Dabbel ngilme ui dupo jesarebo ui dupo fatiru ma fatiru ii dupandu de tulum lariamdun, dodgad unwaram hukad unnyamdun hukad unnyamdun, desenai masinme di fatiru